Cara pande manuk, manuk so'o sua jenis de manga manuk kampung manga manuk pedaging. Ite nia ngoeng pili dite, pili manuk kampung ko pili manuk pedaging. Ite pertama'n keta olong mbele di manuk ho'o mbele ho'o mbele one bokak harus sampe mata, mbele sampe keti salang hang ne salang kut lako hang diha. Eme toe di bete hitu berarti manuk hitu toe ma mata'n, mose kin. Eme poli mbele de di'a hitu bo lite ga mai lite ga na peang wulu'n. Na peang wulu'n ho kole ga nia ngoeng dite ngance lite tapa mole ngance lite pake wae kolang. Tapa mole ho bo ga tapa one api, kut muntung taung wulu'n kut emong te kebut wulu hitu. Nggitu kole eme pake wae kolang hia tinggal rendam ket lite one dandang ko one lewing ata pas ukuran manuk hitu eme puli kebut wulu'n ga. mai lite ga na peang tuka'n. Tuka'n hitu lite ngance oke ko ngance kole hang, landing gah olo na peang di apa bone mai'd de. Pande'n manuk ho ga iris koe koe di, poli iris koe koe mai lite gah siap bumbu, bumbu ho'n ne ata laseng pake dami ne wunis lia bawang nggurus ci'e agu vecin. Manuk hot mbele dite ho bo nia ngoeng dite model pande ne ngoeng goreng ngoeng goreng agu tepung ngoeng teneng ngoeng kukus agu ngoeng tapa. Tapi ami ata laseng pande dami'n ne tapa mole agu kukus mole. Tapa mole hitu bo ga olo pande kete di lite api harus do do na haju kut manga wara'n api hitu. Eme do wara'n hia ga jadi'n ne gelang mame'n manuk ho. Itu bo harus eme nggo hia ga reha'n kut mame ga ite na kecap agu na minyak goreng Kut neka muntung nakeng ho. poli hitu ga eme mame's lite ga, mai lite ga na one dulang ko na one piring. Hitu bo nia ngoeng dite ngoeng tapa mole, ngoeng kukus, ngoeng teneng ko ngoeng goreng mole. Tapi ata laseng pande dami'n bo hitu ata panggang mole. Manuk ho'o di'a keta hia eme nggo campur agu nggurus apalagi eme nggo tapa mole. Manuk ho konem toe manga ute hia eme nggo tapa mole lako kin hang wa'n. Manuk ho kole lite bo ga asi oke sa'in ai menurut tombo data tua danong eme nggo hang sai manuk ite tamba de di- di'a utek toe ma danga apa bail. pande'n bo manuk one mai beo ho agu manuk pedaging cama's taung. Landing gah ami eta kos laseng pake manuk pedaging, ai ce'e ho jarang lami ita'n manuk sot one mai beo agu. Toe kole ma ngance weli ai mahal bail ne, bo manuk kampung ho manuk pedaging toe ma danga mahal bail.